won duraa mal an ijemme hirkiffedet won dursa won an ito yaani <hesitation> bisan dugaa bisan fude lilla bisan duge hirkifu tan himbaffedda mal an lilla bisan dugget hirkiffun maitat gad ana butii dub hirkiffu tan kulli himbaffeda waan bisan ak cchole dug dub hirkifu tan wondibian hinkuteddu bisan duge it gad tae hafurki gad an jebeit akannitaaa.